Teka teñuxu <noise> ñete xhuku ñete xhandete ño'o chi nayichi chí, chidikote ñitede tediño chitakaroña nduu ndavru kachinro ño'o, tadaviru chidavaru yuku chiñii did dikoro chinii ndichindu ñadero ho onre denunte yaxhia este ñenro ijanru, nuu teku padrino chi ijanru favor ñute chí chete jante nuu dute tuchi dedefecha kuen dute dichi lucho chindavaru iko uun tuu kuka kunduu, takaña xhinguu takanro ñeñe viko chí ta takuteneña yinguo chún laña'a la xhia le'i ñenero viko chi njuen ndute lichi luchi, ho onre nanda na'a yinguo nde ñenro este viko kutañenro ñeu kuta ñenro nducha kutañero chá kutañenro, onre ñenru nunantaña ñaxhinguo chi ore ñuden ñuu iho viko yee induu chi nama <noise> ndu ndaikei niño kachiro chi onre chiñama ñe'e. Tunuu ñe'e ituu ñee nanuni ñe'e chita kuta yee, ñee ñayinguu ichi ñei chi este nama ndichi nanda njono ndute nduki nduu te chidonodojo iho onré nunanda ña'a xhinguo, chi onre nundanta hi chí ñnero ndani nechi kutanero taka ndó kunuu ndichi nada kutanero vestido novia chi jan kutanero traje te'e unanda chí janaro tetanu yeñuu chí, ndakete bendición onre nanda taka kuechi hiñeró vee ñuu koo mise nan nanteri xechi nunru vete ndichi veña nduuchi takaña yinguo, ndajaro ko viko chi diki nujuni dichinada chi taka invitado chee iho viko chi kuñanro, lindu la novia kuñenro familia familia ndichi luu kaña ndiñon nda'a familia ndichi techí, este familia dekundan de ñunda familia chinduu chijaru hidakuche ndiñuna ndava niñun ndii ndinadari novia ndi novio chi. Nona kununi enero vede familia vanjuina chinoye chi oniajan ndanare familia te inriona, jan ndanari familia ña'a nduu chino'o ya'a yeniku kundu kayanro chí kuu no kiunro china kuño ndava comida chí, chikuai comida kenró nikuuni xhero chí ndadaxhia la comida ndaneru nuu venru chinekuu ndenii ñiñi, ndeye'e baile nduxhe nayee kata ña'a yinguu iho baile tayee novia tayee, xhei vals ndaya'a lapastel ndaya ye'e taka este <hesitation> onre nandaña yinguo chindune iho la mañana kachi ñenró ya'a iho chin ndunvare nai onré ndio la mañana chi kuta yenró ndaru onre nunanda na xhivo.